குறைக்கப்பட்ட மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம்: குறைந்த பதற்றம், கவலை மற்றும் பதட்டம், மனதையும் உடலையும் ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கிறது. அமைதியான சூழல்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறம் அமைதி மற்றும் அமைதியை ஊக்குவிக்கும் கடற்கரைகள், காடுகள் அல்லது ஸ்பாக்கள் போன்ற அமைதியான சூழல்கள். நினைவாற்றல் மற்றும் தியானம்: நினைவாற்றல் தியானம், ஆழ்ந்த சுவாசம் அல்லது யோகா போன்ற பயிற்சிகள் மனதை அமைதிப்படுத்தவும், தளர்வை மேம்படுத்தவும் உதவும்.